Ny asa tena hitako hoe mety amiko angambany an asa <hesitation> mandende angambany, miovaova toerana izany an, nefa koa anefa tsy mandeha amin'ny toerana <hesitation> dezaka be fa mba milamindamina, mba asa manome vola an'ahy mahafapo, mahavelona an'ahy koa izany ilah asa e, izay no tena tiako.